If I will eat only two food for ley rest of my life those two food should be gb and beans turborgee. You mon prepare ley beans turborgee nice and you should be having some lofa background, most especially in zorzor area. You ley one who will be preparing dah food because remember nah dah only two food I geh in my whole life nah to eat, so when you preparing it don't play with it any mistake you make I will not forgive you, so you mon be really really good, yeah in preparing it. Starting first with ley gb, cassava, and dah cassava mon nah be cassava from fendall oh, yeah, aay mon nah be cassava from barnesville oh, aay mon nah be cassava from sinkor oh or redlight oh. It mon be cassava from belegea, cassava from tuah river, nimba county, dah nah cassava from sanniequelle oh, set it on fire let it boil, bring my mortar bring ley pencil, ley me pound my Gb <hesitation> something good and get ley knot mold it put it in ley plate beat all ley knot dey one dah other people who will come visit me to eat. Put ley soup on ley fire, goat- pupu gb, dey intestine ley big knot dah there you split it ley green something dah inside you fix ley gb soup with it, you can do it with groundhog as well, you can even do it with deer, red deer I like it, yeah, dah how you need to do it. The same thing with the beans turborgee I want it with ley fanti bonnie ley hard hard bonnie fix it fine for me, yeah thank you.